יא, מ'קען ניצן א גריל און אזוי גרילן וועדזשעטעיבלס, פלייש מיט א מיט וואס מ'וויל, דאס איז דאס מאכט עס זייער גוט, מ'דארף נישט ארבעטן צו שווער אדער קען מען ניצן א בעטי קראקער, וואס דאס קאכט אפ און א האלבע שעה גרינגערהייט אלעס ווערט גוט און גרינג. מ'קען ניצן אסאך טעקנאלידשי צי קאכן גרינג און גוט.